<noise> Laha andavanandroa moa a Madagasikara atoy, <noise> gny tena fampiasanolo da ny Spagetti <noise> sy ny Macaronni fe misy avao koa: ny Bene, <noise> gn Papillon efarfale, gn Lasagne, <noise> ny Calinolice, <noise> ny coquille econglie. <noise> Gny maha samihafa an'ireo fa gny fomba fandrahoa azy. <noise> Misy gny sanany atao telo minitra da fa vonona; gny sanany atao telopolo sekondra <noise> da fa misy malemy, gny sanany telo minitra da fa vita. Gny fomba fihinana azy! Ao gny misy atao be ranondranony, ao gny misy atao sôsy, <noise> ao gny misy atao <noise> fidiran'gny hany atao entré hoy gny fomba fiteny vazaha izay. <noise> Izay gny fomba fanao azy io. <noise>